நீண்ட கால நிதி பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய புத்திசாலித்தனமான முடிவுகளை எடுப்பது முக்கியம். எனது முன்னுரிமைகளில் ஒன்று, பணத்தின் ஒரு பகுதியை சேமிப்பு மற்றும் முதலீடுகளுக்காக ஒதுக்குவதாகும், ஏனெனில் இது எதிர்காலத்திற்கான நிலையான அடித்தளத்தை வழங்கும். நிலுவையில் உள்ள கடன்களை செலுத்துதல் மற்றும் அவசரகால நிதியை நிறுவுதல் ஆகியவை இதில் அடங்கும்.